Küüdsi lõikat küüdsekääregaq, vai sis harilikkõ kääregaq. Noh, ohutuhe, no midä? Lihtsält ei <laughs> lõikaq sõrmõ sisse, lõikat ilosahe, kaet ette, et hindäle haigõt ei tiiq. Nii umgiq.